कुछ पारम्परिक व्यजनों रूप मा हम सब्जी यूज करदा त्वां हम मसरूम थै कै सकदा यूज बैगन कटहल बींनस फलियां। दाल गोबी बीट पालक आलू यूं चीजों तै हम पारम्परिक व्यजन मा प्रयोग कै सकदा तू यू सबसे अछू चा।